No chicken chicken can’t really show la kind na affection like like animal like dog ley way ley rush to you but if you train your chicken like whenever you want it to eat you call ley a will come when you somewhere you want it yeah a can come but a will na show you much affection like ley way dog cat can do.